Sakafo matsiro no tiako kokoa satria iny manokatra vavony. Ny sakafo maro- sakafo mamy an mora mahatofoka no sady manakatona vavony dia tsy tiako.